Mi shi nee tumii shee, min nee tumi labanunng, min shi daba malee yi shii min laba ŋung mii wii nuŋ kaa mii tanghe, mii wili nunka ɗeblee, mii willi nunka mii yonkle, yelka vee shini yoo nin taa dimi ka dee nuŋ ni wii lil. kan nee geemee nuu min shi nee gemee yiɓee, minne geme yiɓe, min shi daba malee ti ka kenung, ɓee ka fole nyam nyami mi mare mii kebee yoo mii ka koo yin wari nee berii yilina mii maree mii kebe yo yumi kako yin waari ne ɓeeri yili na mii mare mi keɓe na, mi folena ɓoo tanghe loo jwaa booh nelee ɓerii ɓee ka yitii shule shi mii mi mare mii ɗeɓlee yoo yee rab yoo yee gbunung tin ɗeɓle yong lee shimi yoo ɓee yoo shii lul ka koo daa malee dadiɗi ti tele nyalem junnung mii maren dee mii ɗeɓlee mii yonglee shiɓoo, dadiɗi yoo nuŋ tuki yuu kaa dabanung yoo ɓan shee ɓa yo miin nee geemee ɓat, ɓat yoo she min shine geemee min shi daba malee yoo voro damin turi yesu mii mare mi keɓe ɓoo tanghe ɓoo neele ya tii shit dadiɗi ɓoo fek. Min shi kane looh gang lul tii kalalee ti kumee shekee yee lul tii yili shekee ye lul shangha kwe kwin ɓaa ɓoo nee nuŋ loh jwaa ɓaa ɓo wii ten tii mi kumee ka tatin yalalishee ɓee yoo ɓoo gee shoo ka ɓoo wili teen tii yon da dit ɓoo ɓoo shewe ti jwa. Min shekane kume yimaa tob ti sheweni fodɗuloo shee shewe ni pil taa yamba daa tumii ka min daa baa malee. <hesitation> taka pene loo nuŋ nu ɓaa luma, min ɗeɓlee nuŋ mii nee nuŋ tanghe min ɗeɓlee nu min. Daba maleenuu yee lul tin bini ni tatin ɗeɓe tin shale nwa nin nen ti bini ninɗeɓe nin shale nwa, nin ɗoree yuu, ɓee ka min ɗiiɓoo yo ni teka galem dadit yoo shimi ma yoo shimii ma ɓoo nii eree ɓoo ni teka nanghe tumi kamin nee katin folem ya ti shit, daanung ɗeb shee, shew daa nungnu, min dale ti dimi min dale nung kimi she kii yimanmi, shee kii daa dimi toh lo dii kurii yina nuu bale danung kananuu. taa yee nuŋ ka min nee tee min laɓangnu she geemee loo yee lul ti shewe nuŋ tajwa she gemee loo yimang tob min shewe ni laka ni ɗiɓi yamba baa she gemee ɓa kan gelee min shi nee gemee yiben she, min shi nee gemee ɓat shee, min shi daba malee laɓa gberee, min shi damale laɓa gaba, she min shi daba malee laɓa yaa. Yin shika yee nungkang nuŋtanghe ka mi nele ni nung tanghe mi tangheen daditmi mii nee nung nuŋ ti gbere mi gelee ɓiya tii yaa, mi baa gaban shee ɓwen tee wari yii mwa nee ɓerii loh wari moo, moo bana gaba moo neena nungshee shuleng yo yon ɗeble gbere, yoo ɗeɓle nungha koo daa nunkan laɓalee, mii wolee loo wari kana yili dimi, mi nee ɓerii tii yonghe shimii daa dit kwee daye tumii kamin nee kamin daba malee daa ulimi kami ulin ɓurak, <noise> tayee tumi kamin nee koo nee weleen she, guub fom murinu, ɓee yoo na tumim mii tee ɓee yoo tumii lomi mi tee ɓeyon tum tii kalatau, min tee she daba male fek, ɓee yoo tumi tii yelee gang dit mii tee she da da ye tumi kamin ne newelen de, min ne wele minshi daba malee min daba malee nee weleng ɓakee min shi teka wii shi yiman duu mi ka taa ɓoo laa ɓoo wii shii jwa ɓoo, ɓoo gumi jwaa, ɓo mare jwa mii tee dit yelkan eree ni mi teka gumi ni, min daba male nwa kwe da welee yoo tin wii yelako yoo nin loo gee nunkan daba eree ɓoo min umi jeni shank mii shewe miima mi eree nungha kwe min ere nu mi yila yongle shi min dit ɓontee kiɓoo yela lishee Yoo ni gee luk kanin nele nungshigong yoo ni gee lukka nin ulin she yee ɓemii, yoo ni gee lukkanin shamlee ye yimangni, yoo ni gee lukka ni uli shee yele jeni mi uli vee mii shewee nee welee shii mam niigoo mii, mii shi dabamalee ne wele tikeknuu ɓong <noise> shi nee wele shee guub wang ɓon taaka ne welee, min shi shewe nuŋ shimshim, daa nee welee kami galee min shewee na ye lul nima nin shi shewe na mii, da tumi mi min shi dabamalee tee kaa gumii yelke shini ma ɓoo min shi tee ka gumi ni ywa lem jungnung min shi tee ka guminin dadini shinin man ɓoo, timin gumini ɓooh lub ɓoole taa jwaa ɓoo ɗiɓ yamba foni teɓee niigoo min shi teka gumi yelke ni nee ni ɓweree mii folee ni teɓee niigoo mii geeni shooti yamba mii gee mii voro tii luli nenenuu tiini ne teɓee nigoo ɓaa lukaa yirakwee nee tiin gumina aa too tina nee teɓee nigoo voro tii lulee nenanuu mii shii teka gumi yelka nun nanin she yo yo nunghi ɓa ka na nigooni ɓakana nu, mii tee ka riɓani nigoo ni, timin gumi ni mi riɓani nigooni mi tini nee teɓee nigoo, nuŋ kanee kung kanshe ɓakwee yamba, tii ninee teɓee nigoo ɓiyakoo laɗinshee yamba ka aɓani laɗi min shi gee shoo tii yimang gandit ti shoo ɗor ka shewee daɓnung tii shoo ɗe nung looni. Mi tini ta lumu tini dee shanka nii ulli ɓa tini nee nuŋ kani ni wili loni, mii ti yeke koo tii sheu yele fii ti yele koo ti sheu yele kparee tii yela koo ti sheu daa nuŋ mii tii yekoo tii ti shew nuŋ ti luki ti luki, ɓawa yuunung wuu daa batuti ka ɓoo geele sho kun lawee ka nee neu ya mo tee ka be loo lua mi tini aɓa didɗi kani nele luk nungha kwee tinin nyongle shinii daa uli biyele min shii geeni shoo mitini kan shee yel kanin ɓwe jware mi geeni min voroo nenuu tiya ɗee liɓee ɓaa tiya jwat tiya ɗee lishee tiya jwat yela koo aa nuŋ jwar lishen naye yoo mii tini ɗee tini jwat yoo yamba fole lishee kanung shina tini yi tini wee nuŋ ti sheɓi shoo lishee kawee min shi shamee yela lishee ti shoo uli jware ni, min shi daba male ne tumi kakwe, ɓon u ɓiye ni nin shi ili shini, ni ge aa nunghin ɓaan nunghin ɓaan, mi fek nunghin taɓe nigo, tini nee teɓee ni goo ɓa ka lee lishee koo yii aa nii ɗore ni dot mii tina ɗot goong mii tina nee teɓee nigoo min shi daba malee tumi kakong kamin folee teɓee nigoo tii yalalee she daa juree nii she ɓeenii daa uli nii nii ye yimangni daa ulini niyee lul ni da ulini, ni ye yelkan nwa jeni yoo shoo tii yimang ka bynin da jwaa nee shamani mee gee tinii nee tebee nigoo tinii pii shoo tii yimang tii balee didt luee gong lul nii da ulini niyee yelkan nyaw jet nii yoo loo shoti yimanka beri da jwa mii shame nii mi gee mii tini nee teɓee ti nigoo tini pii shooti yimang tini balee dit lwee gong Tini nee teɓee niigoo, luk tumi kakwee min shi daba malee nee, min shi nee dadiyadit dadiyadit ɓurak kung ka min wi yelul loo nee mii folni teɓe nigo mii tinii ne teɓee nigoo tini nee shoo tii jwaa gong tini ɓaka nigoo jwaa gong , ɓonshi fole teɓe nigoo la nwamee ɓoon fole teɓee nigoo dalem name nuŋ ka luen nena yele lishee kpakan da duljwaa tii shoo min shi folee teɓee nigoo min shi dabamalee nin shi laree ɓoolee mii yela ko kalararae ni nele tumi yelee koo lare twalee tii vee kween tumi ka min dama malee neen gang dit ung nee leejuuree. <noise>